Kan ana muʼallim wa dullabi ma muntabihin fil fasil agulum ma maʼai asshuqulal basawwi le ba hawil le intabuhu lai da hubas awwal shai bagul lom chat igummu igifu, ha kan gammo wigifo da agilum chat biigabbil lai dadda bagullom igodu, kan gedo kan bagul lom mine kula iskut, kan sakato dugo babda bastamir be.